Nuk kisha pasë qef me kon personi i fundit n'Tokë se kto e shoh si nji sfidë t'madhe edhe me kon person i vetëm ose fundit n'Tokë osht diqysh e mbushun me vetmi. Por, e kisha shfrytzu edhe këtë mundsi për me eksploru edhe për me mendu ose edhe ndoshta për me kriju diçka.